أفضل بصراحة يعني أعيش في بيت ع الشجرة لأنه بيكون فيه أجواء طبيعه ،وهدوء وأستمتع بالمناظر الجميلة من فوج.كمان أحسه تجربة يعني مغامرة يعني كإني في عالم خاص بي لوحدي ،الحياة ف الأشجار فيها يعني سحرها الخاص مو مثل الحياة حقتنا.